Ny mahasamihafa ny zebra sy ny soavaly an, ny zebra an biby tsy tia mitsitokatoka-monina. <hesitation> Biby tsy ho- tsy ompiana, izany hoe biby dia. Biby tsy dia matanjaka loatra. Fa ny soavaly an, biby matanjaka, biby azo ompiana.